Ñy raha raiky nisy taminy <shushes> ñy tantarany Vientinamy moa: ñy nisiany ñy aly nalaza ta i Vetiniamy ao, taminy <shushes> ñy dimy amby dimampolo no sivanjato no ñ'arivo, no ñy tao dimy amby fitopolo no sivanjato no ñ'arivo, nalaza tokoa aly taminy ñy tantarany vetinamy5, zay nampisy ñy vetikôngy tamin'izay andro zay, al'io, aliny ñy vietinamy avaratsy noho ñy vietinamy bak'antimo ao, nilirany ñy Etazonia.